طبعا الفن الدور ديالو هو يحسن الحياة ديال المجتمع لأنه كيرفع من الذوق ديال الناس وكيساعدم أنهم يتأملو ويفكرو وكذلك يفكرو في بدائل أخرى وكذلك ينساو الهموم ديالهم، ومجموعة أشياء والفن هو حياة أخرى.